kuu ña kuíí katyinto ka´an nto ra ña´kara ñaa ta ntee sii´nñuu kuayu a tyi ña yanu kentiu inka sii ñuu kuantiu ra ntee ntiu ñuu na ra kò´o kòo ña kuíí koña so ya tyi ni ntaityi tee´so ntaa nùù yo kunaa ña sa´ña taku ñuu yaa a ñuu ndaa, ñuu kua´na a ntakumi ñuu ñaku ña yaa ñuu na konu ko kuíí so ko lu ite kò´o lu tiikù kò´o luni tyini ntaityi te´so ra mi ra tani yu ña kuíí ha tyi taku katyiyu sinto ntivee ñaku ña kuíí a´ra tiu´n ñuu yu´ra kò´o asu tiempo ityi kuara kuíí ña ra va´a ntua yaa´ni yu ta ya kuíí ya va´a tyi ta ntaityi te ra nintuu koo va´a yane ka intu nta´yani yo ni tyi ni ka hua nanti xiiso ra kò´o lu ka ña kuíí ko lua kasi´n ka sine ra taña kuíí hara ña va´a ntua sitaniyu ña tyi u´un kuni katyia ña ku kuaelu ka tyinu ra kuu yaaluka ñaku satiuyo kana kasiayo ku ra nami hua kuami ta sini yu ña kuíí ha´ra ntakuni yu ña ku ñuu yu ntakuni tyi ñuu yu´ra ñuu kuíí ñuu vii hura ñaka tyo sava sitani yu ña kuíí ka.